सेय्मपुर्न भिअन्ग् एव एक्सेर्स्तैस् को सान् प्रम्ब, कुसि जान, बिसिनि, हेअल्थ्, अद देहयरि पर्नि थकै, एनेर्जि मुन्दनि थकै, एक्सेर्सैस् को प्रनन्ग् तिजैये। गोर् जेरे <hesitation> गोथुपुर खर्दिम् ननि गिले अर, खर्द् बैन ननि एनेर्जितिक् जये, बेपुर् बदिन सेय्मपुर्र भि खर्द् ननि गिले ननि मुजन्ग्मन। सेय्मय एक्सेर्सैस् को गौस्नि <hesitation> साबै तिमे को लिमिततिओन् तुनन्गो जये। जेरे मकस सेय्मपुर्र थिर्त्य् मिनुतेस् तो दू होउर्स् अच्तिवित्य् खल म्ब मुजन्ग् जये। भिसिनि, एक्सेर्सैस् पुर थबै नै, खर्द् नै, गिले नै, अर गोथुपुर जन्ग् गिले दव् नै जये। भैदि सेय्मपुर्र जेरे बोअर्देर् कुलिस्, हस्किस्, लबोरतोर्, रेत्रिएवेर्स्, बिसिन बिरद् एनेर्जि थये। एक्सेर्सैस् निग नन्ग् थिविदोन्गो बिसिनि थकयेन् कैने। भेपुर् बैदि सेय्मय बन्सिन् एनेर्जि गुनन्ग् खये, बन्सिन् खर्द् नै, बन्सिन् गिले नै, पुरो बहगुलने हये। भिसेर बर एक्सेर्सैस् एब व्यम् खल नै गय बतये, बोअर्द् जन नै, मव मबि बेसत् पुर्को, वोर्क् ग्रोउप् नै बैदि जलन्गे। कैने, व्यम् एब एक्सेर्सैस् स, सिन्म पुनि थकये गुनन्ग् थिव्।